beobenɛ si amubɛ do yoronɛ se sinbua we tomu besosi sinbua we tomu donc pourque a sinbua bɛzobe o tawɛ'a lemu ɲunɛ mimu beso ji mu ɲu'i lemia mi mu ɲunɛzo mi <hesitation> mu beso ji han fruit ra ji han tua ji mu'i lobia bin ahe amu a'o heria mu tomu beso mamɛ mɛ tant que mu zomi muji to'a sinbua zomu beso tomu sinpomu bewure don oyi heriamu mu mawe vɛwe bio wo muma we tua wo a'o herimu donron tomu mamɛ